نبغي نتعلم اللغة الصينية حيت اللغة الصينية كيهدرو بها أكثر من مليار و تلتمية أو وميتين مليون ديال البشر ألور هد اللغة كتمكنك من أنك تواصل وتفهم مليار وميتين مليون ديال البشر راه ماشي سهلة، ألور اللغة الصينية